Nigeria pegua reta jeko y festival Eyo jae jokua reta iyarete jae jokua gurovia je va taikuegua opama omano sugüiretava ˂hesitation˃ jaereta jaema oyemonde reta jemimonde tï va ndie jaema jukurei oguata reta